Edziban a mebɛpɛ dɛ meyɛ yɛ fufu. M'enyi gye ho papaapa. Na kwan a mebɛfa do mayɛ nye dɛ mɛpɛ asaase na mahyɛ bankye, madodɔw ho na onyin a metu na medze esiw fufu edzi.